हाँ ऊंचाई पर पाणी कम तापमान पर उबलदू च क्योंकि ऊंचाई पर हवा कु दबाव समुद्र तल का मुकाबला कम होन्दु, माउन्ट एवरेस्ट पर पाणी सत्तर डिग्री पर ही उबली जांदु.